تفرز الكنب على حسب المؤلفين او على حسب تصنيف الكتاب سواء كان علمي, لغوي, ادبي, رياضي, قصص بأنواعها بحيث يكون كل قسم خاص بمادة معينة.